Nyaku nyai petani nyaku susut nendo mange aki uma e ta sama pakyang si hati hati na kiuma ti daket um dukut manta kekek ketan ngane mana u ya naan mu pakuan ta dukut tewel ti'i um sera it nyaku mekepira mo ke anu nge sera it ya kita kan ki wanua nyai memang naanu u undang kebiasaan pa nae tudu la ko ni tu'a sata kina keketan kita musi makenam unna nu um pakuan u rumpu macam ti rumpu macam ti'i ya wean lako duda toyo wo <noise> e goson goson nange tu won nu ni tu kan nenaan dou toyo tis lako wean pela ti tis lako pela ti dai mo mopake sa kowait pake betadin toh sako ki uma niko dae mo ma ai ma wawa betadin aki uma ti paken wange um undam papa ken ta sa aki uma pake uundam pakuan ta tradisional ti rumpu macam nyaku me kepira mo sa ki na keketan nange make ma nitu ni tu juga memang ko pa siwen ne tu'a Mo se tu'a tu'a laku dulu memang eleken ku sa sera kina keketan nange mantu pela sela sa sera e eleken nerat u toro ma un damen dukut ti rumpu macam yah ni tu man kuca nera sa ni kita kan si melek sam pelak ti'i dai a ai pakuon ma naan kan pelak ti kekek tanange merundang na naan na berarti taanan penyaki tan sa ta keke ketan wo wean lako dukut rumpu macan ti'i wo tu langsung ma pera ma se ai sapa penyaki tan kedang kedang sa ta petani kodowo kong penyaki karna ta susut nendo ma kela kela ma pakyang pakyang paluetan jadi maanta kepelaan na undanm aki uma tea man lie lie we ta sa ta mape ma pakyang man naan undang katu sa ta ma pakyang ekei hati hati si nayo dai ta na ke takwan tana u na rumpu macam jadi ma pakyang ta seriwak moka wakya epan nanu bean ta padahal tu ke leo mo wiana wakta jadi sa ta ma pakyang Pe'endon ta dae pe kedou um ke lewo ti ke keketan hati hati sema pakyang jadi pekeweng kuman sa ta apa tudu kuman lako sa ta kepelaan sa ta ke keketan naan undam aki uma do mo mo mikir mikir aki wale kiuma naan undam ni tu ma patudu ku